Men uyimda bir nechta kanariykalarni boqqanman, hozirda esa uyimda bitta mushik bor, u esa olti oydan beri biz bilan birga yashaydi, u juda mehribon va biz ham unga hamisha yaxshi iliq munosabatda bo'lamiz.